Sy magnino aby e nga siaogna fa a raha efa izy koa raha efa te ho vaky lasitigny sy hay afaka amin'igny lasitigny vintagny raha sy manjary zegny tokony handalo, sy magnino avy fa sy mila soloagny zany aby igny fa karaha hoe lasa zah ndraika zany saron-tindraha hoe aha an-tegna nahavaky raha tan-dragnodry ianona tary ah zalahy de nasainy nifaina nefa raha sy kinihantegna aby, sy magnino aby fa ambilay foagna fa <hesitation> sy magnino aby fa mividy ndraika am magnaraka.